هل انت جيد في السباحة؟ وهل تستطيع أن تظل طافيا فوق سطح الماء في أثناء العاصفة البحرية؟ لا الصراحة ما أعتبر نفسي جيدة في السباحة، لكن أستطيع أن أطفو <hesitation> على سطح الماء في مياة هادئة، أما لو عاصفة بحرية ما أجدر الأمر سيكون صعب، أتمنى أتعلم السباحة بشكل أفظل عشان أكون أكثر أمان في مثل هذا الظروف، بس حاولت ما جدرت.